अयो नन्ग् नि बदे मेन्दिनि है। अयो अन्ग् बेरत् बिजि मेन्दिनि खमनो है। अन्ग् को नि मह हुद् थद्दे अन्ग् बेरत् पव्गनन् थप अन्ग्। दि ओफिस्नेब खमनि दोन्ग्मन्, अम्प्रए अय पको ओबल् अन्ग् नन्गुमन्, नन्ग् कैन बेरत् कजिन पव्गन् थर्ब अन्ग् निनि बदे कोने। निनि एप मोजन्ग् दिन् कोने अन्ग् कजि खलम् बै अन्ग्। अन्ग् नन्ग्जन्ग् थप न है असे दिन् नै। भिन् थकै ब नि मह हुद्दे, अन्ग् गबेन् दिसन्ग् है अन्ग् त्रै खलम् गन् नन्ग्जन्ग् है, तिमेस्पन् खलम् थकै। नन्ग म जने, अम्प्रए ओबल् जने गेसे, अन्ग् बिऔनेलन्ग् गन् नन्गु है। अद्र म नन्गु नन्गन्ग् नुकिस्त होर्कन दिन्क अन्ग् बै गन् अन्ग् नन्गु नन्ग्। नन्ग् नि लग बेरतु पुइ देन्ग्दन्ग् दिनि है, म म लब के, म के, अन्ग् नब देक् है देग बेन्। अम्प्रए अय पय लै, मह हुक नन्ग् न लै। जिबुत् किद बुस्तु हुक देन्ग्दन्ग् म लै। अम्प्रए जने बिजि देन्ग्मन्, लुगि देन्ग्मन् बिसिनि प्रए मन्देन्ग्न मनकै। अन्ग् नन्ग् निम जन्ग् मन्नै तिति लब गन्दे, कबन् है, अन्ग् नन्ग् कुल घुम्न पि गन्दे।